No kimmähe sibula süümine <hesitation> jätt kõva sibulahaisu mano. <hesitation> Sam om ka kiplukiga. Ja osaq ütleseq ka, et kala süümisega või sääne kalahais suu mano jäiäq.